Denan, horo, hovo mde tu, horo mo horo, liem liem mo denan, liem mo horo liem mo horo mdetu, liem mo horo mo horo roliem kere. Roliem kere mo denan, roliem kere mo horo, roliem kere mo horom mdetu <noise> roliem kere mo liem mo denan, roliem kere mo tiem mo goro, roliem kere mo horo mo horo, roliem kere <noise> nobung demuor tem del.